La cravata a va papi dë moda, n'a vedu cuazi pa gnün ch'al l'abiu, mach ën televiziun n'a vëdde cuaidün <hesitation> i eru bun 'na volta a fe ël grup a la cravata, però ades sai pa, dëvrìu turna pruvé për vëddi se riesu a fela